و الله لو عندي فرصه و بأختار أكون نمر لأن النمر حيوان قوي و چميل يعيش بحريه بالغابه ويقدر يستكشف الأماكن و يعيش مغامرات فوق كذا أحب الطريقه إلى يتحرك فيها بستايل كإنه ملك الغابه.